Tetaguaju Italia oa pañandepo siu yaguiyepe meteieta juripopa ovapa metei arasape kua oako cultura occidental jare europea ndie kua oavaera jaeko ou peninsula italiana omomopeti vaera monarquia de los cevoya jei superetavae ndie siglo pañandepo pandepo ndei tumpa ou mbove kua teta oiporu reta ko jokuae estruco ivituguajukoti oi vaeretaïaka ndive iyipipe oiko vaereta jare kua o historiape oimevi oyekuatia oï italiano kua historia jaeko omoincluyevi Romanoreta <noise>